E nnogok doda da pizza nii heba flawamum nnden heba dumadir tatasemum hasera se didu ba dumadir man didu ba tatasemum flawamum bo sofna dum lo sofne burtini se waraji ba tatasemun loa chaka flawamun nnden se loa dum haheede